हवाई जाएँ का सोचान तो सबसे पहला आसमान में उड़ना और रोचक और लंबो सफर याद आवज। जब जहाज रनवे पर तेज-तेजी से चलज तो उड़ना लगत, तो दिल में एक अलग ही उत्साह और उमंग जागत। खिड़की से नीचे देखान, तो शहर, नदी, पहाड छोटा-छोटा देखना लगत, असो लगत जैसे हम नकशा प देखी रहा होई, नकशों फेलेलो होई, बादल से उड़ान, बादल में जावन तो मज़ो अलग ही रहत, बहुत अच्छो लगत। असो लगत जैसे हम स लगत, बल्कि एक जगा से दूसरी जगा जावान, दूर को सफर तय करन, ताय एक अद्भुत अनुभव को एहसास होईज।